<hesitation> Biby fantako mihinana volo anh: <hesitation> panda anh, de maki anh, de mbola tafiditra agnatiny koa gidro de ao akao koa razako. _x000D_ De fiantraikan'ny fihinanan-jareo an'ny volo io anh <hesitation> io anh mora levona, de io koa magnampy anjareo am'fi- fitomboan-jareo.